Kasyi' kasyi y tzenhketa'p e nye'kta'p ee nämpa äjtzi que que jejtzye na wejyajtäjke'ta e e je' kasyi, tzenhke wyejyajpa, wyejyajpa este kyopäntäwä, e tzenhke tikitiki napya e nä nä wyejtyo'u'k kyasyi kyasi tzu'we' o kyasyi mama e wa'ku wa'ku minu juwä juwä ijtumä ijtumä jete y jenä jenäp jenya'p pya'tpa'äk jenyap este e ti'yäk este jyetzpa jetzpa e este kyosopik nas o putzi jenä jenä' este ku'tpa, tzyipa tzyipa ku'tku' kyasyi' kyasyi mama, jena' jenä nä nä tyumka ku'tpa, je jenä este e kasyi je ti'yäk je kasyi jejtzyeti itpa, pyinhpa tiyä tiyä nä kyenupä jenä, 'yajkenupä ti' tzenhke', je tzenhke tzenhke' jete jete ntaje ntaje jowipä, myuspa myuspa tiko' wyeju, jenä' jenya'p ijtu'kap je kasyi mama jenä', jenä este tzyäjkapya eya tzyäjkapya eyata'mpä tiyä, tzyämpati'ap, jejtzy jetzye nyä, jejtzye nyä'itpa je je kasyi mama y tzyämpa wa'k wa'ku este wa'kuuu ee tejenä este eya jama'ojmtya'p Pokajä je kasyi', e jejtzye je jejtzye na wejyajtäjpa, tzenhke tikitiki napya y y kasyi tzu'we o kasyi mama wyejyajpa wyejyajpa je je 'yune e kasyi kasyi mama' wyejpa je 'yune, este wa'ku wyeju jentyi jentyi este e oks oks napya o o si no wyejke'ta este tikitikinakye'ta jejtzye jejtzyeti wyejke'ta, jenä jenä este nyäje'nyajpa este wa'ku une 'yune' kyenyaj jutzä jutzä je'npa myama y jejtzye jutzä mye'tzpa je kyu'tku o jutzä jutzä este nyops pu nyops päkpa este ka tiyä nä pyäjkupä, ka äksi, ka k ka eya eyata'mpä e puj titya'p o ka e ka ijtu eyata'mpä eyata'mpä e tzät'täta'mpä este ti'yäk kopänta'p, pänpän pänpän'une' tiyä nä pyäjkyajupä jenä jenä' jejtzye jejtzye 'yesyajpa 'yune wa'ku wa'ku 'yanhmayaj, jiko nämpa äjtzi' que jet'tya'p jet'tya'p na wejyajtäjpa, na na kotzamyajtäjpa este jutzä jutzä wa'ku wa'ku ku'tyaju, jutzä wa'ku wa'ku kyenyajke'u wyit, jutzä wa'ku na kyotzonhyajtäjke'u, e nä na'tzyaju'äk, na'tzpa'k tumä kasyi, tumä kasyi une o tumä tumä tzenhke, jenä' jä'ä wejkäspijtyajpa, wejkäspijtyajpa nä nä na myajkyaju'k ti'yä este Tuktuku' o nä nä sunu'k nyujkyajä tziji'i, o ka ijtu ka ijtu mäjata'mpä tzuk sunpa sunpapä' este e nyujkyajä o tajpi'i tajpi' este myak'keta kasyi'une', nyuk'keta kasyi'une', jenä jenä' jä'ä na'tzyajpa, wejkäspitpa kasyi, wejkäspitpa ti'yäk tzenhke, je kasyi'uneta'p na'tzyajke'ta, ma ma este pya'tyaje myama o ma pya'tyaje tzenhke, je jejtzye jejtzye este na na kenyajtäjpa nye'kta'p o si no wejyajpa wejyajpa wa'ku wa'ku kasyi komi' wa'ku este jetij jetij minu kyenyaje y jejtzye jejtzye kyokijpyaj y janam janam na'tzyajä, e jejtzye jejtzye ijtyajpa de je je kasyi', jejtzye na na wejyajtäjpa, jejtzye na na kenyajtäjpa nye' nye'kä'ojmota'p.